Ámi ndè ábòk() èdi mmèsè mbòk ède mbòk èdi mmákè dèp nnjèn èdi, ámi ndisín ké ufòk nnó ányè ndidià ákpà ndidiá ámo ádè ádè si nyung inàm ñányè ákpòn ákpòn ukèd ániè ábuk iyip ásinè ányè kè idèm kè ákpà ndidiá ádè mà bòk nà áyòhò uruá itá ná kpòhòng ndidiá ámò ádè ñó utò ndidiá nwón ándèdè ábi nàm ányè ányiòng ukpà ányiòng ásá ányènè ábuk ntàng ámò ádè ánèghè ndiadià ámò ádè binám ilib ámò ásè ágwó <hesitation> (s) ámákwèngè dè ámi nkè nó ndièn ndidiá ádá sè ini ibinàm nà akpón kè idem ámò áták because ámàduk ákpòn ámáduk ibihí yàk nè mbòn sè isidèb ikinwá wán èdià uduk so édi ámi isinèkèkè iniè ákpòn èli ádè ámánán nè eliluòkè akpòn mbòn si yàm èli ádè ikinwáwán ènè èdiá uduk usuhò ákpèdè mbò yàm áfudò mbèbèn nuk nyàm nnò ágwò ánsinákà usuk ibòbòk ágwò ándèdè nà Nung mbòk ámáyòhò isuá nsiò nyàm nnò ágwò ándèdè ágwò ándèdè ánuk ákè bòk and èlim ámákè bòk èli m ámá ámá gwó ini sé ányè ájèm ákpo ilòngò sé àfò ábukud ádè itud áfid ámò idàd ányè idiàhà ábà ákpènò ndidiá imàghà idià mmóng ébà ákpèkè lád ubòk áfik mmóng ébà ánágwóngó ényè ásè ásusuk áná mbáng mbáng ibihi ikikánábá itàtàm nà nukò gwó ini abihimàn mkpò kèd sè mmà mmà ányè nkànnà ádè ákpè màn mkpèkòn ákpèmàn duòlótiòn ányè ibihi fik bènèkid igwòd ánèkè níè ifiòk èti èti áti naa átèkè sungsung ákaa isòng ákpè kpètèkè ákaa ká ákè k'ud kè imifik ányè ánuk álipè idèm ákpèlèkè áká na ámá kè fik njèn ádè áná siò uyò ányè ánuk o bènè idèm ifikkè njèn igwòd ákpá. Ádè nsuk ákpèbò kè èli ásè bèn njèn átá ádè nsuk èli ámi ibènnè njèn ità ákpá. Ákpánikò ádè kè èli isitànd njén ámò ehm! nkutò ehm m'ámán ádè kè àtò ásuk ányè mbiòng idàhà ányè mánná njèn dè kpisuk ábiòng ámá maan njèn àdè imá n'ábiòng umàn ádè sè ányè kukud áná bèn itá nkumò njèn ádè ákpèmá duk ányè unòk àlá bèn itá but ákpè nó ndidiá èli itàhà njèn () ufòn sè èli ádè ádè ásè nàm ánaò nyèn èli ádè ámákpòn ijòhò sè mkpè siò nyám nsiò Nung nyàm mkpòn mkpön ákpògò mbèn ákpògò ásè Nung nkámá nnàm sidè mfáná ámi